Mame kweyo oyinu udem degema eniyo eni eyin enu usikum usokunu abo muekay degema udem neni oyin udem degema udem nayo oyinu udem nu oso okieneni okunu oso odimon ekeny eweyo osoyo nu okesay na dem okien ikeiny kikre okunu eninuego ubi asweyo ekperneni miwi ubi aswey manu onyam ohovu nu runu ekeny eweyo kre mekwe udem ovi do inwi okunu ba wqe udem nu baw eda <hesitation> kper inwi baw manu otatul ekun oblele yo mando ohonu ohonu baw ebienete okunmete mon oso do merere ta mon oso buboyo ard osoyo okunu mon mamu ewey nanyo umene nu baw me bine emeneyo eyakotinum enumkwem abom usogbo baw bakre bakre ovu oyam ina iyin inunu ijaken oweyo inwiboyo ekru envamene nu men who iyonu oso ovu dukomanu miv ekien awey wa migaglasbaw bakrebaw egaglsbaw ma tubo bakre bakre ejamun inwo esiova inwi esio oyo ubonu atem nayi ivawol and iniyo ona udem oyi oso kesen okieneni eeyinureni ebieneni mubana Okunu ebieneni mimuno na iwa neni mamu ona ekey neni onyam awey inamu ona ekeuny neni onyam owey inwo neni nu oduko mamu oso yeme mesinuo jamina nubinen okunu miwolay mufayo owey nijamina mubinen okunu miwolmu ekeny nijamina do ubo nu ivadiom sere osoyo nu oso yo okese ynewni enu osise mu ekena onu osisemu ekeny ebita mu adwe adwe nu osise baw ubo nu idiom senoyi osoyo ova kesey newayo so banubana nu eni emnone neninwi neni okunwni enmoeni inwinwni bam nani oyo udemneni ija neni nu anwni nu aswey neni oyo bonu osoyo ova dumnen ubonyo kress iyinium idiom semen olomokin iyi ukar me okunu va nwey udem nu oyisomu okumen mamm ona udem wo ona ekeuny ona udem neni so ubomu ibobosemen okuvey